एक दिन मा अपड ईमेल पांच से छः बार चैक करदू छौ खासतौर पर कॉलेज जू ईमेल हूदा ऊथै डेली चैक करदू। ईमेल चैक कनो मेथे बहुत ऊ रैंदू किले की कॉलेज जू खास जानकारी हूंदी मेथे ईमेल द्वारा ही मिलदी।